मेते वन ज़्यादा से ज़्यादा सलाद ही पसंद ची सैंडविच ता कभी-कभी ही पसंद ची सैंडविच ता चला कबि कबर भूखी छिन कखि सफर कन लगया छिन अर खानों नी तब हम संविच खानदा अर सलाद ता हम रोज़ खांदा ता हमा स्वास्त्य भी ठीक रोंदू।